لو كان عليَّ عيش بجزيرة في الصحراء أول شيء بأخذه معايا هو سكين متعددة الإستخدامات، هذي السكين بتساعدني في تحضير الطعام وصناعة أشياء أخرى، الشيء الثاني هو خيمة لأني بحتاج مكان أستريح فيه بعيد عن الشمس، بعدين بأخذ معايا كمية من الطعام المجفف أو المعلب عشان أجدر أعيش، الشيء الرابع هو جنينة ماء كبيرة عشان أضمن إني عندي مصدر ماء، وآخر شيء بأخذ كتاب عن الطبيعة أو البجاء في البرية عشان أتعلم كيف أعيش.